Pogressu, alantu! Qué bien sona, chacho! Siempri mos pintan un huturu mejol peru no sé si el tiraeru va en güen caminu, namás que videndu que pahi qu'andamus con ganas de lial-mus con tanta guerra. Ain cosas que pahi que no van a mual nunca. Peru no es culpa dela genti, es culpa delos que siempri ganan, enque sea çaleandu i eschangandu la vida ala genti.